أنا أفضل إني أعيش في قرية صغيرة، لأن القرى والأماكن الريفية تكون هادئة، ما بها ضجيج، بعيدة عن ضوضاء المدن. الناس فيها جليل، مو بواجد زي المدن. ما فيها زحام مروري، ما فيها تلوث. جميلة، أجوائها صافية، الطبيعة تحفها من كل جانب. أماكنها كويسة، ناسها طيبين، يعرفون بعض. أكيد يعني، القرية أفضل.